में जो चीन साल माँ तीन चार बारे यात्रा करी द्येन्दु और तीन चार बरी यात्रा माँ यो बार जो मी ज्यांदु तोह कम से कम चार या पांच दिन तोह होंदे चिन ये से ज्यादा भी वे सकदा परर ये से कम नई वे सकदन